aja ñaku ñaa cepillo ñaa tatu´n ña ntateyo yu´u yo ra uu´kara ña ñaka ra yantua kuatuu ñaa kuantu´a tiu´n lia nakatye ni kuantua tiu´n lia tyi ñaa ñaka ra yanu in ñaa-m iin ña kuu isíaa isíaa ka´an si ña in tatu´n ñaku mau nu´u yo ta ni kisiaa na kasia´yo na kasiyo ixta na kasiyo uu-n taku kuñu ka nakasiyo ra yanu tii´a síaa nu´u yo tíaa taku ixta na kase ra ñaa ixta ka ra isia li hua nakatye ni ra ta yasiiyo a ra ika kunu tii´n a síaa nu´u yo ra ñaa aa-n ñaku uu-m tiempu nta sa´a ra kò´o ña ni síio ni aja koña ka ni síio tyi ntaña kuu viiti viti ta kua ni kuu kuaa in cinetu kuía a kuaa uu-n uvi xiko usi a uni xiko kuía ñaka hua ni ntako´a ra <noise> uu-m ná ni sinto ntasa ra ña´ra yaanu kii´n na ñaa in tiku xaxi na yu´u na tava na a yanu kii na iin uu-m in hilo kina ra xaxina tukuna kñaku sia nu´u na ta síaa nu´u na ra tava na aa itu´n li kituku na ra ñaara tava na tava na na katye ni aja taa´ña ñaa ña kuu viti ra ni ntako ña ku cepillo ka ra ntako´a nu ntakoa´ha ra ika kunuu ni ntakootuku ñaa ku ña tyaa ña naa nu´a ñaku pastali ka ra tyana nu´a ra ika kua ñaa ntatena ntatena nu´u na riso ñaa ña´ka ra ña vaá hua tyi ñaa ña kuu síaa nu´u yo ha a´ru ni kee ña kuu isiáa ha in sía nu´u yoka ra ña´ra koso kisi ta ku ku´e ha taku uu- m ni kisíaa kani ku´e yo a ni kisíaa yasi kiti yu´u a a ni kisíaa kani kué tyiti yo nami ku´nu kiimi kué kua ñara u´su sika kisi kuea tyi mismi mi ña yu´u yo ika kunu ika kunu tavi ña kuu ku´e ka tyi ña iasíali ka ra ña´ra ii sa ii sa ra tani kisíaa in´a in kii uvi kii uni kii ra ni kisíaa ta´yu ña ra ra nùù ni kisíaa ta´yu ña kuu isía ka ra ika ku´nu ka´na kiti kuatyili ra ika kunu tika kuuri sa´a ku ntua ña yasi kiti yu´u ná kanara a taku ñaa ni kisa uu-m kuu tyiti yo a nikisíaa yasía tyitiyo a ni kisíaa nahua saa mía´ra ñaa ra iva uu-n yu´u yo ika huaa tako nanto yu´u yo ra ika hua kananti kana tu ku´e ña sá saña ñaa sativintia ñaku iki kuñu yo ra sativía tyiti yo sativía nami kuunu kua mi nùù sativía kuaña tyi ña tatu´n tatu´n ntyi ka tisi ii´n ña nùù sika takui ra a´ru yakua ña kuu tisi´n a´ra sani yakua tuku takuiikana tisíaa na katyeni aja ta sa sa sa susa´i kuu ña kuu yu´u yo tyi a´ru yakua yu´u yo ra sa kuaa´i yakua ha nta tyiti yo ra ñatyu sa kuee si´yo ña kusianuntua kuu ña cepillo ntateyo yu´u yo